Nanginathoka eriziha nerisyotha egali. Eriziha ngaligha eriziha nerivuga ebyosi egali, ngabigha inganawithe emyaka musanju. Ibakanyithwalha omwalhusi olhwembondwe, bakulhu bayi ibakanyithwalha ibabya bakanyihamba, <hesitation> omwamaghetse aha- ahathe hali. Ibakoghora omwadolo, inje ingaghora hakuhi. So ekyu mukyaghenda kyikanyiyamba erithoka eriziha. Neryo iryo erivuga egali, uncle wayi niyo anyaghesaya erivuga egali. Inakanyitheka omwa omwandambi ingasyotherayu omwandambi, inaghenda inananyihambire, inathanyivuga inanyilhwika ingayithwalha, kuthya kuthya. Nakyu mukyanyithwalira obuthuku obwemyezi eyiringisathu okwini, eribya inamabirithoka erigha erivuga egali.